خطرا هاكا قروب تاع زواوش كانو يوجدو راسهم لليميكرازيون، خاطش هوما كي يقلع البرد في البلاصة اللي فيها ، يروحو لبلاصة دافية ، كي يقلعو هاكا هوما قاع دي قروب دو فامي تاع زواوش، صراة في وسط الطريق جات ريح ، ايا لي بلو جان طاحو شوية، و سيتي دو لا مام فامي ، سما هاديك ولات تريكيبيري زواوش تاعها ، لو راست دو قروب راحو عليهم ، و هادوك زواوش سيبون لقاو ريسانهم وحدهم، اوميليو دون فوري ماعلابالهمش كيش يديرو ، و سيتي لو مومون اللي ال دوفي ديسيدي واش يديرو، ايسكو يكملوها يحوسو على لخرين و قادر يزيدو يضيعو كتر ، و ايسكو يتادابطاو في هاد الغابة و يسناو حتى يفوت عليهم العام ، و من بعد كي تفاهموا تفاهمو بيناتهم ديسيداو يقعدو فيها بصح دارو قوانين من بينها انهم ما يتكاتروش و انهم توجور يبقاو مع بعض حتى العام اللي موراه